कागज बणौणा किलै जू लडकी या पौधे की छाल हूंदी वेक छुटा छुटा टुकडा कैरी की पाणी मा उबलदा छन फिर ऐथे पीसी की जू गीला गुद्द्दा हूंदू। वे मा बदलदा छिन। वेक बाद जू गिला गुद्द्दा च वे थे स्क्रीन पर फैलांदा छन अर सुखंदा छन जैसे की काग़ज़ तैयार हूंदू।